Ny fanapaha hoho ndraiky anapahigna hoho iny kay, lafa i hohonao lava la tapahy, so atsy hisihisy malotoloto ny anatiny ao, tapahahy soa. Esory teo ny tsy tia.